Pos ticuparouah para ca totlalpiliah, pachuastleh tocuparoua ca totlalpiliah ca ino nochpochua ca niquintlalpilia, no noxbiba noyihqui niquintlalpilia ca ino pachuastleh, noyiqui nah motlalpilia ca pachuastleh nochi nicchibilia ixuniepal para mayaca isbiela, nochi ino tocuparoua para totlalpiliah, nochpochua noyihqui quicuparouah para noxbiba mo motlalpiliah, nochi cocuparoua pachuastleh para ca motlalpiliah.